والله اذا اعيش بلا كهرباء يعني شسوي لازم اكعد الصبح اول ما يعني عالفجر اظل كاعدة الى المغرب الى ما تليل يعني مو مثل هسه نظل سهرانين بالليل وهاي واحاول اقره كتاب احاول اسوي انشطة خلال النهار بحيث يعني من تصير وكت المغربية احط راسي وانام وافضها اعتقد هيجي احنا جتنا فترات عشنا بلا كهرب بس مو كله كله بلا كهرب